La sa qavida hoj re' xiye' cha pue qataat taxaaj porque uche' tendría que nb'anam valorar porque laa' janaj pach qa la vida laa' y reh na b'anam valorar más la avida pues re' na na portar awiib' kiro' aka ano'ooj.